Te kiti xa nguixhi namati inti ku xhiidó, te kiti xa'á xhikuana kakati inté ku <hesitation> xhi'idó nguixhi kanguati te kiti xa'á nguichí kué nraxhikati inti <hesitation> ñadi ihó kiti ñoo yaá ngueni xa taxhikati kama ihó yá.